Mano sedaba ega lao pilo, mano gena labino tora gena ena kama otu ua, ena soro ia ino sari garamoi ma masofo ena sari guae ma sofo, ena oyo guae nagena ma yom, rai ena soro ia toma giawas gena ena lila giawas gena ma sofo ena oyo yali, rai ena sari yadi ma sofo ena oyo yali. dadi mano gena sorai garamoi ma masofo futu ma doya tora, ena tarifu rai rasi ena soro ia ino rewa se ena ma ten toma hate ma jaga sado sita bulo-bulo. maha ega lao pilo gena rasi labino tora gena ena sari nguti bolo ua gena ena sari pake-pake la gahi ena ma ngam, ena oyo rai rasi ena ma pali tora toma gunyihi moi anggena ge sado sita ine.